Áridu, desérticu, gelau, mimosu, duci, llovisna, revocón, braniegu, ivernal, toñal, secu, úmedu, agitau, polinizáu, turrau, auguau, encharcau, embarrotau, esenterrau, tronchau, desarvolau.